He aupuni mōʻī ʻo Saudi ʻAlapia. ʻO Salman ka inoa o ka mōʻī kāne o ia wahi i kēia manawa ʻānō. Ua hoʻomaka kona noho aliʻi ʻana mai ka makahiki ʻelua kaukani ʻumikūmālima a i kēia wā ʻānō.